So itsa mio emi mor benefit ah eka agbo nastsemeh akhe̱ yor or vieh as o̱wieokhorare akhe yor or <hesitation> ghighi reh ofiefhe ra ge̱ re̱ ye ror yo wor ha yo wor <noise> ekhe like emimeikhekeremegeguwerewa na bi abavoiana amogbi ni imi aya ira khekpa rienaya so for my own emimatighe guere eyara rarikhomeh onagbor nayowa omuno sotso or mema who uno irakhresagbo womeouno iroro mhoyakpo uno ikha rona ra̱ ma̱ wa bia ani metse eyara oya bi ghe na be memi gu̱ wereheyara na bi o̱ na agbor ni ma yor na eyara ni me mi mioror wo̱ uno̱ sotso irakhe re tse ro ro wo oya kpo uno for me <noise> me comot ibo odere itsemeh memeh wo eyara rarikhemeh ikharonereghe na ramor oyakpo rari aya ni miegbeotse eyara imoimi imoi ani metse that aya ni mie egbiana̱ irakhekpa̱ gba̱ khiramiera egbiana nor khera kia wo ogbor ni re nor so ikpiyor ni re̱ ikheghumere bet emikheke meh jusi guere eyara na̱ bi kha ri̱ guere mebi ayawewe ekheritso because oni agbor nememimieh erena okhuwina ona agbor o̱ whono sotso no rekia meh mieh kho owhono irakhe re tse o ruyor who oya owhono bet ufe̱ na yor eranana otso kaka and ototo̱ Yor wo̱ kia̱ ma̱ ni ma miethe ri belive u ne ne khia emosomi̱ sa mu̱ ughei kaka na mati khre re̱ kpoyogbor ka̱ka̱ nor oghena nor tse ira ma watse irama wa ghi ma kpa ma obor rari khi belivu iriyoenaya norze khai uwuno or khevoi or na̱ agbor na gbe so ne emetso ritsema ne nor ya̱ kpo̱ or chi ornagbonare or kha̱ kie egbe whomeyan a or kiregbewhome ni waniwa yakhionokhiana or kie̱ egbe wime yawa yowor emo ni wa ya̱ rufor this time because ara mi or nor expect khage ramiemoh nina because many people ekhe̱ yeni̱ languagina who̱ no̱r kia amienerege zekaja wa̱ emieniokia ukha rere rio languagi nor raorgbov eregeze oyagbighe emoh ni̱wa̱ vare̱ ne̱rena or nor gbarorekpo iyor oghena nor kpa ma̱ma̱ wa̱ tse̱ wa kharagbe oni a̱khayan wagbe erena rari mama ni̱ magbi ma̱ khei kpa yeremohnebuya rari enemoh ni wa̱ ru̱ onie̱renana oya̱ nor gbarone ogbeha nor bless or ri enege khi or nor khiana oghena nor kpara o̱ obor e̱negeh khia or nor khia na nor oghena ri̱ kpara obor ma̱ ma̱ ni ma̱ nov ma orgor oghena or kpamaobor and o̱ emeso ni wa ke̱ wo oghena nor zewa̱ mieo̱